Náhá ámi nióñó, ákuk ikémék'ídéb ínémésit. Sínám ná mmò ké ákuk ídébé ínéméschid ágwo ádé, kéd; ákpéké ádó ndó, éwo ké ágwodén ádé áyié ákuk, ábub éti ufók, ánám étí utom, áyié moto, mkpó ñndidiá ádé bárásuéné, áyédé k'ágwodén ádé ás'utitim fién, ádé ámáyóñ utom ílí <hesitation> nsiá ukpéké fién, uwu uwuh'uyié ínémésit, ídém ínuk'uwuchóñ ntéwò k'áfò ásédiá áfud ndidiá sisibá k'ufók ádé. Bót áfo ákimik'ídó unwéné íyiéhé séyié, ákiminuk iyié kpok kpok cycle, ákiminuk íyié étok ufók or áyé ánuk áyié ufók ntán, bót ádé áyémáyóñ ílí, áyé áluwib fién mékelikud nté afò ánáná, áyuwòfién ádélié? ábálié? ídém unámlié? áfòwò ígwo ámkpókpóñó, igwo ánám ntom, áyénuñ íkóm íyiéyié ákuk áyédéb ñkwá íbók unó áfowóñ ádáká átwákádá ásuk átié, áyuwò ádélié? ánádíá mkpó? mkpó íkíbàhà àyéduk ufók ubòm ánámkpó unó áfodiá, ínéméchid ínéméchid ándédé áfò kámáké ásáñá dé, áfón ákán áf'íkpísí ítá ukòd unén, áfón ákán ukod ébod, áfón ákán ukod énáñ, áfón ákán mkpó sé ágwo ékpéwo éduduk uruá ébiom mkpó k'ékpád élinim. So nták ámi mmògò ké ákuk ídébé ínéméchid ádédé. Akuk ádé ákuk inéméchid ádé ínéméchid